I say yes as we grow thing neh will get hard for us under one in one condition is ley more you grow ley more your responsibility add up so everything la add to you a bring up things la will give you more hard way to see life you jeh gatto be strong and find ley best way to see your dream come through